Eeee oru alam ba hagi me oru about otsor neijei oru about otsor neijei ala ha yii haii aya yoor neindi ekperi waa tcha tcha waa mei oooh enze abi moga adeyi ekpari ni biom eyu tsi oriri alun ahi ri jinjajei eiigba ibi me enze akoyi om ya oru wa alia ayomu ri me ya omu ri aguya. Enze akpoi ya yutse ya ni ka li abuor akoor babi raa buor wa bi raa gwuya ori kali imezi aleyi iri ejeiji waa heyi ikua zi, einei na yo mi ri agwu ya aguu chi enze ala biyi moga me so, aa neyi kuayiri aki mi weiniyi ka brodei ali ku nii ajei me keini chuchu keini eijei diyi ika nung iri engba adiyi kaba nun na yisri emgba adii ni bi nenze abi moga adiyi ni be me keni weitchu baa kaa kali maro eingba kalaa wodor oneyi afuor k liyi mmaro inka lung isrei engba me ooh ada ati kuu ni motsi me ku wingo dei kale, ka li imiweiniyi ayi wiajei, onu nenze abi moga adiyi ni bi me Koor ka'ada ali kwu ni mostsime kun wuu ingo ba dei ka leyi so that koor oyoyoor alei ni aba ayoor me kuun itchru dei dei. Akeyi tsi tsi kpa ika aleyi abi kuu ona me ki bii niyi dodor. Me ashi enzei imeme ali eina bi momo ra gbaa ayu cheiya ee otchor neijei ibi momora imimei iku na me na yom awingo adei noru iziza iziza zizi ziza heindei etsi. Ayu tsi asoru ala ba fu oga. Orori waa ka leyi aba yoor aleyi in zeze abi wii yoo ma nu ya. Ni ka leyi aba yoor alee otchor neijei aba dei oki meima kalimaro asoru abi mogi moga adii nibi orori waa aba fu moga adii nibi me ayoor aki mimei iziza ajua grinyi juu imenyi iziza awu ikala wuoru iziza iwingo adei na iziza yaana iziza yaaha ziza yana ziza ziza yana waa asi orua me waa aleini ayoor meme me omi itchru ya. Ahomi tchru ya yu chei ya enze mi ba yoor ta nung ineme me imimei ikum eineina ni kwa du tsi ikwaa muanyi Kenime nani kobo nikom awu ngo ade niko okpebi, okpebi alutse anze akbi imoga imoga mee. Ko oru alamah aba ana adun mme wodor ka ada ni motsi kan ngozii imime waa kon ngo zii adaei waa alah demgba ni dolah neh? Jan jei me so that kei kon wongboruon kon bu bi etse orori waa alaha bi moga adii ni bii me kon kposi ki-ku neima. Enze ana aba-chuwe ayietah, aba-chuwe ayiko-kpoi ya but wodor oni ni kuna yanze mme Ahii, yende etsei ana alikuname uzi abi mumuii adi maror. Iji ni kpaa adarie abi ibiesa abi itsi inzapor, izi inyi kpe ahagiim izapoun eya akpoiya na izapoun ameh omi nogun. Ason otsornajei ameh omi nogun. Asor otsonejei ameh waa akpoiya. And asotsonajei ameh waa akpoiya. And as otsonajei ameh alime unn-ada nimotsi isi nya fe ijuibi malei aba alah keni gaa ria gi makwa la nu keni na gi kon juii enzi gboru kon juii bi gbie, gble so that ku oyoyei kon be na gble, gble and eh! Ki nyripa ni gboru okpebi

Asame ni ekpaari aha ni akwa onyi akpoi ya, ka yi waa tchui nun ya agutseya akpoi yi waa, itchwi nun weightie aka ba tsun aba ju-ekri ayi wa-ameh ni dtse tse meh. Thats why onu tsi tsi aplena plena plena. Ayu tsei ya. inyi ya alon alung itchi a'yaa me. abaa oruo'kpoi nang. iyi ya aloor tsi tsi tchui ona me’ a ba bu oruo'kposi nang. inyi yi waa’ iwoiw odoor a'neyi ku nang kun kposi kii me wodor neyi kuu nong kung kposi ki me. yu'tsi asame. aki iwi einor ina tei. aki iweinor ina kpu aki orori waa ali iwein or a'yoor. ala kpoiya wuyung ije wa ha gun. oruana ala yoor me akposi ya. wuu tchwa fa adung uzi ya. wu chua fa abeichwong ababa ka ka keini ba cha cha ya. akeini abeichung aba ycha ha eineina. opia bu nong ikor eineina opiabu nong ikor akor?akubi oshi shi nungshi me’ nom me. oba ba wo'orio riong ya. awa woor na daje me'. alia hani na bi bour apu hori itsi me. oor na daje me. ayu tsi asame. otso neijei. yeifia. oki nori amaro. orori waa aleyi ayoor me. oki wun ingo gu de’ kigung nor dor da kali maro nom. eyi na bi ku na. ne yi we ne nen'okara a leyi ikua tsa akli ma ro me. eei ni nei pa. winyi ui ino bahe. uinyi nii iwioku ee’ na’ ko me’ adi iwioka ta. neei utchi okpoi ni mi me akome adi nobahe. nu'utchi okpoiya. and ene'na ale yi asa me'. ijiji Isupposo kun jua gor ala ba pu ya! Awor neinzi ingboru buo na juah agii buo me. Onu neyi ni makunyi asi tsi onu ne yi a jua ni ena name, ni inobashe ne yi aba yaa nong me. Mi memiyi na haa nii ee ni nobashe ame aleyi aba ya nong me <hesitation> na kposi aa. Nor gbo gbi inyi ayom ni noba hed? Neiyi ni ma li nobashe isi bi eindo ohui one ne yi me iku ahanini neyi me aba ya nong? Ni emi ababi ikwa yaa nong.